<hesitation> schingak naꞌ xkomp niet skiriaw to mandad, o to chin wriawno xtosobrin, wno to xnantiew, wno to si to xkompcho, skechexemietzaꞌo rewchincheroo xkomp nieticono konshegaayono washiz kacheo naꞌ chiꞌ kachewꞌ shi, wnachaꞌch llin wna chareꞌ chatoꞌo adengonaꞌ shi ilaneꞌ gonaꞌ gotaꞌ gonaꞌ kibrashayishini ganaꞌ <hesitation> chaa este chiyibrig bueno, sob torronilə sobə este wirdishaoz xkompo tizə zi dil timiet xkompo, komtrario gonoꞌ <hesitation> yidirinoꞌ ka yao gao zaodaꞌ orale wdao to bok ndeꞌnaꞌ naꞌnan noriaꞌ kom tegchenigawnis wdaw to bokan gokle chioschano dayi, sieni ribieni gochaꞌ wliꞌsao gadochegueteꞌ a kwaꞌ cheguet chawꞌ to mandad, naꞌ boles gawcheguetə dia yogat bio gowcheguete arechiirilonichi' gapyolorex, xa suegrw shiyinisowliyoxs dexd xkoñadoꞌ gapyo tatarao cheguet eregudgalaw xnaaꞌna orale, tegan legan legan rgaa'a zikon degaruu'udrusgayi ngudrubien gulallꞌemderm shaꞌa anoli oreale, orale badaw nanrew wldeguet de uskekarakre re dios sobuen. orale lgdaw gdawꞌ ndee okneꞌ diosaꞌ x̱anaꞌ gota womandad lix xkompmaꞌ. Linnixdi ba kwalday guetregaw kwalday bieri bia nigaw bzowen, orale chini gotrosaꞌ keꞌk tiemp nersbaꞌ kbemnni nosseꞌə enogogꞌtre noraꞌ orale nab bienende gawꞌ, este naꞌ biegawꞌ rtokoshiꞌnioꞌ, orale xchios onidolo rabal rchiniosioꞌ diido egshindolo xsuegr dolox xnan orale nan gtal nan rre deb negarabalan ongotawꞌ ongdoꞌ ongsuꞌbongayꞌ, gayꞌbyendadchtigꞌsoꞌ bdogdoꞌn xtaranisey tkeremmiet.